Lesdi peeru ɗo, e ɗon maadi finatawaaji ɗuuɗɗi, bana fijoji reemi, inti reemi ɗi naange, bana kare maɓɓe ɗe andiyaan, bana ñaaminda maɓɓe ɗum Ceviche.